ما أول ذكرى لك في مرحلة الطفولة؟ أول ذكرى أفتكرها كانت لما كنت ألعب في حوش البيت مع أخواني وأصحابي في الحارة أذكر كيف كنا نركض ونلعب الكرة تحت أشعة الشمس وقلوبنا مليانة فرحة كانت لحظات بسيطة بس تركت أثر كبير فيني، وتبقى دائمًا في ذاكرتي